احب اكون مؤلف مشهور لان الكتابة تمنحني فرصة عن التعبير عن افكاري ومشاعري بشكل عميق، واوصل رسائل للناس وافكاري بطريقة مختلفة، و كمان المؤلف بترك الاثر دائما يعني خلال اعماله في القراء، بينما التمثيل ممتع لكن الكتابة تتيح لي السيطرة، يعني اسيطر على القصة والرسالة بشكل افضل.